कुत्ता ना म्हारा आता गिनकड़ा किया करा है। मै बाणा नाम नीं दिया कर्र मै बाणा जको रंग हुआ भी ही नाम हू बुलाया करा हा। जस्सी की धोलो कुत्तो धुलो कुत्ता रो रंग सफेद होया करा है। कालो कुत्तो बिकौ त्वचा रू रंग काले होया करा है तो बिना मै कालो कुत्तु खेवा हा। कुत्ता भोकना रो और रखवाली करणारू कम्म क्रिया करा है।